Ny any Royaume-Uni indray dia mbola manana mpanjakary zareo an, ary mbola manindrahindra fatratra ireo andriana sy ireo taranaka mpanjaka ireo.